<hesitation> maro karazagna lay fivôlagna ôhatry zao misy magnano, mivôlagna francais ,misy manao anglais ,de misy koa espagnol ,chinoi mandarin ,arabo dia misy koa ny russie, portigais, japonais, alimanigna, regny zeigny karazagna fivôlagnana ilay hita